Maa juu ukruor <hesitation> awa ukrouor oru omumu. Akiyi naa yii ni kə leyi aba jsri yatse abuor me ka le yi a sra yatse asringo me ka leyi an yi inkpanzi yaa anyi yatse ali yafua ya anyi yatse alin jajei yaa anyi yatse ali yafua ya nayi ystse alinjajei yaa anyi ali otsi ki ki yena loor etse. wa tcha tcha was me yaa gung arapa yatse ali yafua yaa angung eipa akaa sure meme ya abi <hesitation> itchui na itui na oru ala yoor ni ya yatse alinjajei eipa me ku nu dei ni boor keme keme kunu tsue tchui na tchui na ya oru a la yoor neyi ayoor yastse ali yafua eiyi me Okung kwor nibi kpoi kpoi nom. ona yoor ne yi aya’ atche alinjaje eipa, ne yi ayaa ali yafua eita me. Akaa yaa aliyafua ame eita ya. a bu- iwior ni yatche. Yutecha me’ ne yi aha ni ki yatche a li yafua. aliya fua, ali ya fua kuu we’ etse tei. A li injajei ni bi motsi meme ya, abi woor yatchén oru ala yoor ta ne yi anga ali uijajei eipa, ne yi anga ali fua eita me'ni me! me! Ikpanzizi ana ale yi anyi me’ alea yi kpanzizi meme’ ya. aba yaa’ kee’ abe ' a’ buo buobur ni kpanzizi. Onu na yoor neyi anagung meme’ nte! oru juoju and. waa wu ingboru ala ni konyi, waa'ro ala ni konyi, ongboruo wa tcha tcha alom ikonyi noru ọjuọ jua me kiye na aba ju noor mung aga me'. Aka jua kposi ya, wa bi muu agu ya. Onu na yoor ta neyi aha niki ingboruei yi la di moo- kei ki juo’ ru ki wii ikpledei inyiyi dei ni ingboru ke sroru ya. waba sroorol me'wa wo, oru abi zi. wa bii ikpanzizi aba yi ki ye Wa bia yetche oru aban yi wa ba linjajei abanyi wa ba ali yafua abanyi. Alin jajei eita eipa ha gung me alia fua eita ikpanzi zi wa gung arapa naa gung me kaa ba yii meme ta wuu zi zinjajei zia inkpanzizi awe etse. Etse ame awu izala gbimostsi inyi nieigu atsi ero. Awu iza la gbi motsi yaa ali makunyi inei gu atsi eipa ona aba rei me. Odra we etse ali makunyi ini ishie atsi eigu ero kpa ali makunyi ina atse ero kpa ali makunyi ina ya. Akaa baa li motsi ame aba ju iziza kiye ta onu ba bi za letche awa na jua letche me. Akaa bu bi muu ta aba beni zoloza akpos kpo sa niya aka ju meme ya aba ya akee inyi ajugrinya atsa ni motsi inyi awetse ona yoor neinahani no mu ala babo aha yoor wa'aro dei ko weijei dei koor gung kalung aha sroo ne me. Onu na yoor ta nor kpa aba sragu me sa ni ya aka waro adei ya ka weijei a'deiya waba sra aguya ori onyoyi kali ichi tcha aleyi wa me eme nung iname kaa wii ngbru adei Nii tchi cha ala wa, wa ba noru koor ba weijei adei ya, onu na ya ni makunyi, a wu kruor oka yonyi kalo ruo numu, neimi anu ka lei ni asro oru. imuoro ya me kalam na alama tsor na me na ma waa, Ma yor oyo' onyi ni kinyi eiji ki ye ta na. onuna mi ba bu buawa nini inka wor yonyi ba yor dung kung bii nor oyeipa me:Alama wa me. ma waa oka muo naya, ma waa hin ki seije, yeiya ni buuoru dei neichu inyoor ki bua olami oloza. Ki imi meim kpa alaba gba kofu me kala a fua talei me, kein nutchi tchi kpaa. Onu na yoor nama wame. Sani ma waa oki kpikpo, kei oka yeinyi dan dan me me bu ya, mawa me, mi gboru adei. Maa gaa ababim klung a' yime. Ayim neini me a'sre yatche abuo nin janjei neini ayong eipa keita, yafua neina anyung eipa keita. kei enyi ha yime, Naa yi me na. Ayim kala awo gbinyi izung noor soru otsoru itchu wii ana. Koor chu wi kor nu ana, koor chuwi kor nu ana wuu chu wi cha cha ye kaba anyi Na lii kii nzi nor na wa woo ogbinyi abi zung wa woro otsoru abi chung kor nu ni inzi nina me imbim beni na me injajei ni na me tankoor mue ta onor jua dei nung angba ininze zeme sa ni ya aka duu tsiisti abau ria aba lawa kaa deita osre si fangbe dotoo sro ru sroru wa ba noo tsi tsong ya waba noo tsi tsong ya kaa bi muu izi oloza ali ju adei me kpa abangba nang yaa ibi na kpana kpana abangba nang ya onu nayo yoor ona ha aka wu kruor weijei dei wu ingbo ru wa cha cha wa wungbo ruo cha cha waa rei ni kruor me aroo eijoor wa chcha waa kun rei nu kruor ame awo aba kung kpos kpos sa ni akkoh awingborou adeiya aka weichua dei ya kaka yei ko odidei ka ka yei kor oro ayie kor ayei ko omu indari wa ba noo oro ri ya waba bi bu meme aba tsi tsor nichui wa ba ni ka leni asroru me ya wa ba ni kaleini muoru me ya kala matso na me na ma waa oyei pa na ma doo aji ingbahaim alam ba kwor me eme kofu kala fu ta lei imbi imimeim tsi tsi kpa imba gua aba nuu a noru anu kpoi kpoi. Abi mu kali ami imu jua di bum imu jua di imimei me meme ni mi meim kpa

Igborviam aba ade mgbe, maybe, mgbe, mgbe mgba kali oh otsor niejiem waa tse tsa aba de mabe mgbe, nagbe, mgba. Alba ayor kpeem iyanu orame. oru alayor ni na maa' naiba ara, orize ingi at sorm anyi wikrou, gryi ukrou ooh! ofuoru waa tie tie oru ala ru mme'